Gunguma mu ringi gungu itooma. Itooma ni iwiitine-ni awaama-gunguma-gunguma ringi ka-kon-dhockéyi-gungu ki. Nii itooma iwitine, go ringi gungu ki. Waama itooma iwa wiitini, ringi gungu nangh. Ni mo la wungu, mu la buu gunguma dhaadati, mu-do-mu-mu nfuntu idikiima an tooma-an-an-nangha an tooma, mu nfuntu idikima an too. Mu la yick idikima ifuune déck